د بې پیلوټه الوتکو کارول په جګړه کې ځینې وختونه د سرتېرو د ژوندژغورنې لپاره منطقي ګڼل کېږي. خو دا هم له اخلاقي، قانوني او انساني ننګونو سره مل دي. هوښیار کار یې باید د قوانینو، شفافیت او مسؤلیت پر بنسټ وي، نه یوازې د ټکنالوژۍ پر ځواک.